Ata taba jauye shem nabarke ame shijea na neke me ijea ɛna na ŋweŋsha shika injea nu shahme in jea nu shah teeme ma nabake me shi jea ni bɔɔ ije jea ameshi bɛma nike lehiide kuma a lehiide no aka shu biŋte bɛma ni kɔnya nya aleh domin shɔhɔ cheŋ imena hene asha jame shem hane <hesitation> ba shoho me jehe abom ishem ba buku bɛma lehoode jea na nere ji jea na neke bɔɔ sha fhweŋ cewa shu neke doin ŋo jii teh sher odɛhene chom cheŋ biku há jee iŋo jea mu nere jii kuma ha dɔki dhem ayii nu jen kuma <hesitation> yom kuma haka ba jau iŋo shem tɔ me jehe aneke shem jee na neke bɔɔ sha jau iŋo shem shishe nima jea utɔk hanbɛ iyɔ mena yeh cheŋ ishemme shina shemi neke hana jea na neke anere jii urusha shu nere. Jii ku jenu nere shea shuku shu nere hea so so me jau shem me jehe kɔ nya shem buku na bɛma nu shu nere jii gba iŋoshu jea nu nere jii nu banu <hesitation> fheŋ aneke iŋo shuna jea ni bɔɔ ote otekpe cheŋ heneŋ obɛma anere jii odé bɛma anere jii yɔtuk ugur tɛɛ hɛa ɛti bu jee nuke ye sha chem uchen <hesitation> a tɔy ne echei a chei iŋo she tare sho she gwira meha bɛmi nu yom a jee nu neke ayeh sha chɛ atɔy kele iŋo baka shokɔ peren iŋo shu tara góó ibana jea naneke naka jee na neke bɔɔ sha tukiŋo kuksha tuiŋo uhau jeena anekebɔɔ sha góó ibam iŋo shu góó iban ni kɔ nya <hesitation> kɔ caketeh ke góó iban ubiŋye shi ki shem ba nima a gó